Ah avərí yí rí aba kpag kpag buh mai a buh mai ri zəun wah jir pəni jíri pəní mah jin kaimang lami rig ken a pəin yi ri kəim kəim kəim bah jii nai hah rig gbah yi kəim bah rig lad buh funishumen nmah pin yi bəg hoo yi rig mmgh yak bəg hoo yi kəig ayau bini bah pyena wah bijw bəg honi bujiu a shumen bujiu huhn təin amaru rig gbah bah rig ken bəg bah rig pan liv yi avəri aba kpag-kpag swak kini yai mang yi bah rig təiu yi mang bəg mah bəi rig bəg bəi bad yi yi yag shee bəg yi ma ya shee bəg rig bəg mah ye yadrig bəg fan yi rig bəg kaíd rig yi tag ashi bujiu mfyang afyang rig jie re kani kəim bəg gbah jena zaa yi kəim bah a bəg kəim hoh bəg voh rig lad yi soh bah abeg kəim hoh ba’g sa’in kəim bah a bəg gbah bah gbah kəim mah jivikai-mang buh bai təu bai rig ri rig buh biru bai biru gbam təng kuma pinu biru rig gbad jir buba hah yi rīg bəg re bai biru manən təing a təig mare kai amah rig kan buh kany rig yah beziu bai buh buh kanu rig yag beziu bai wah rig təig mah jirikaimang bah ya huu buh mbong bəa bai wah rig nan bəg təng bəg mah hoo bəi rig təg bai woh mang bai biru gban təng hah <hesitation> a yag buh huuni mpər a ya yag buh mhoo bəi bəg mam kuh bai buh laru rig nan təng kuh rig bəi she Kuh ho nah bai akuh gbah a yau pinu hoo mam nah abo yau buhab a kuh hoo rig huun yi myi mang a she bubah a yí rəj woi bəg yad a bəg jen mah yi bəg jen yəg mpər bai nmam daun yi bəg mah ya njen zəg bai hah mzəg yi mpər hah koh mang dubu dub nyak nyeh kyəm bai kini bai she ri myag ho dubu huunyeh koh dubu swana mhoo yikuh m hoo bai she rig yi kuh she nzəg kini zəg jìi daun a she rig sid kenah re mah jiri kamang buh ajirilai bah apəin yi ri mang bah a bəi wuh yi wuuzaa wuh a zəm a zid rig yi kuh mang wake rig gbad jiri bubah rig ken keh shumen wuh ri bəg jiri bai tanu bubari bəi tanububari gbam təng mari yanzu təu re are retamhah təu re bəg zaa yi təng mah jirikaimang bəg rig huun re bəg mah maad hoh jenjenah m hoo kwan rig ken ahah dəg myag tanu bubari bam ahah dəg nyag tenu bubari bayaimang zəun dəg nyaa ri fəri wah bam daun ri ashe zəun nfam zəun bəg mah rig woi zoh yai jin bai tamububari abəg təg hoh bai wah kai jire a jenjenah rig dəg mrig ya zoh apen buh bai bujuu a naumum abəg hoi zoh re bai bujiu a bai bujiu təg akai nəm shinəm mah jirikai mang bəi bujiu mah gbam təing agunpər dəg msa b zəg bah abəg zəm a bəg rig sah mang jena hah awa rig yah re kəri adad bah arig gbad kani ayag kəri dari <hesitation> re a bai azəm a rig sah buh ri bayai mang she. Mpər dwag a jiri hah myag kəib kini wuh mpyag zəg wuh nzəg wuh ya tema kai mah jirikai mang kuh zəm abəg rig yari bai rig yi kuh kafin akuh zəg wuh rig zoa amen amah yad rig kuh yah mam wuh bai nannan jire a kuh dəg bah mrig jie jena hah bəg bah anumah noi rig dab gbar bag rig dab abar akini kain bəg rig dab gbar bah ashitaghini nan agunpər rig khihi ni a gunpər rig tag ashii bujiu bayai mang bai kah bayai mang tanu bubari wah mang ashitghi mah kad rig dri rig zah nah wuuh rig yaa nah abi pinu akuh rig yau nah a viu vii bug dug bah abəg mah drī bah abakpagkpag kumah rig ken tri avərí yeh ahah ri bai bəj mah yi wuh zəj yi mpər hah afyi kin wah mjii bai biru gbam bah rig woi yi avəri keh bəg swag kim yai mang kani nəm fyigha fyagha bah rig pəin kin swag kini yai mang bəg yi nah pinu kəbai anah ziu beh zəun rig bəi bəi a buh kanu zəg wuh swag averi bəj zəj dari pyena avo bəg ri bəg zəg dari sara avo bəg ri bəg zəg ahah avoh bəg ri bəg woi npəin kini agunpər mang bu bah keh rig gbar ri rig kenah re buh ken san san mang ake avəri yi ri yi zəm a yi rig shii beshiu sosai nwoi juna bah kah rig swab ayai she jenah hah nmah məi jibə ahah jime yi zəm jiri dwi mang drí wah ke rig gbad kani rí tanu avau yi rig yaa tanu avau ahah mah bəi kuh yi kuh bəg fanu avau hah kubi bəg tanu avau hah mah jirikaimang kurumam laizəun yi rig wubba re yi mah bəi rig yí gba-gab hoh drí kai A hah tanu a vou haha ahah tanu avou hah nmai bah hah mang nwhad buh mai alaru mrig sah buh mai bah hah nəm buh bah she abekpag-kpag bəg mah ho kwan a zang a she buh boh rig gbad kani nrig gbah shii-taghi a averi yi ri bah sid məripen rig woí nəm yi rig tag ashi bəg yi nah jiri drí bəg kənrig bai mah bəi rig bəg hou ghab dri bəg bah ri bəg mah təd hou bujiu bəi rig a bəg hoo rig gbab agunpər bah a voh bəg ləd zəg buh zəun mang bəg kang hoo ghab abo dri bəg ri nhoo jie kai bəg mah təd bai bəi rig bəg hoo ghab a boh dri bəg ri nhoo jie kai bəg mah ti abəg yah bai ri jiri a jen-jenah rig dəg mrig yah tanububari bəg bəg kang hoo kən abo dri bəg ri bah asəin bai nhoo jie kai bəg vary nah dri a boh dri bəg ri msah yi baziun mang yi mah shii bubal she rig təu yi tri yi dəg sah a yi rig shan bəg kəi rig dəg mang dong a mah shen re kəi ndəg npər zəun bəg swag re wuh swoh a bəg rig fag jiri buh bah she mrig whah nrig voh yai mang bah abəi yi bəg yi dri jiri kini dree bəg bəg rig jii tri mrig wah tri mah zəm yi jii mah zəm yi kuh wah amang jiri bəg baa a re yai mang made anr rig shii nah beshiu. Swoh buh shei mah bəi rig bəg twab hwo nəng swag nəm yi bah ayi rig tag shii rig yah bəg shei ri bəg swoh mah bəi rig yi rig fag dori ri bah rig fag dori swoh mah bəi rig bəg ziu mang bəg feh nah nəng bah a nəng tag ashii she nəng rig yag bəg sheí ri buh bah she abakpig-kpag rig təu agunpər ri afar soo a buh shei mah bəi rig mah bah hubbi rig nen awou n ziu nshei buh mang mah jirikaimang jəg mah ya shei rig bəg mah ye ya rig bəg ye yarig nfam nang rig pinu san mang yapər hwan təng piru bəg mah pəi woi agunpər mah bəi rig pəin yi bəg pəi rig yaa pinu re mah jirikai mang a npər bah she dang yi bəg rig sah bah ajilai tri dug buh bah she bəg mah ho gbib dri zang aba kpag-kpag rig gbad kani ri mrig gbid ashii taghi ri mrig gbad amari ri mrig gbad mare kai ri ke jibə ro abapad lag bəg funishumen abɛ kpag-kpag.